أيوه, التعليم مهم جداً للمجتمع لأنه يساعد في تطوير مهارات الأفراد ويحثث الوعي والثقافة كلما زاد مستوى التعليم زادت الفرص الاقتصادية والاجتماعية التعليم ك مان يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل الجريمة لأنه يزرع القيم والأخلاق في الأجيال الجديدة